Kiti ha kan njan kiví u este xangua kuii kuii tiki uchí tiki mekua utí ka'a kiti ño'o te ho iki nga ka'a kan ño'o yo yanga ka kuti ñé, naguti ti unchiá uu xa'a nguti njo andité yitati ho kanti ho iki ndaka'a kiti akán uyukuii kaí nanuu nruichi ti oso ti ó nranguitió, ndatianguu este ti'ñomi tanda vilu tanda vití iyunguao este ndava kiti xo'ó kua tiki yuaó tiki njakan kantia kivii.